Ireo safako azo alana rano <hesitation> ny mangahazo, ny mangahazo zao rehefa ahahy ah de lasa mangahazo maina, de ny hena de ny trondro, na trondron-dranomamy na trondron-dranomasina, de ny voankazo rehetra koa afaka alana rano de misy koa ireo sakafo ah <hesitation> andrahoana izay vao alana rano ohatra izao ny katsaka rehefa alana ny ran-rehefa andrahoana iny de ranony izany hoe amainina de lasa katsa-drahana.